په پخلي کې د خوړو د خوند د پاره کارېدونکې مصالحې ډېرې زیاتې دي، چې د هر ډول خوړو د پاره بېلابېل ډولونه لېري، لکه د پلو د پاره بېله مصاله، د کباب د پاره بېله مصاله او د نورو کتخونو د پاره بېله مصاله کارېوي. چې مشهور ډولونه یې کورکمند، تور مرچ، مورچک، د ګېشنیځو تخم، دارچیني، د دېګ هېل، زعفران، وچه هوږه، سونډی او نور دي. د موږ په هېواد کې خلک په کتخ کې د مصالو د اچولو ډېر مينه وال نه دي، یوازې په رستورانونو، ښارونو او مېلمستيا وو کې خلک مصالې دېګ ته اچوي. په کلیو کې خلک یوازې پیاز، رومي او هوږه دېګ ته اچوي، ځګه اکثره مصالې له بهره راځي او کېمته وي. په خوړو کې د خوړو د ډول په پام کې نیولو سره ډول ډول مصالې په کې کارېږي، لکه کورکمند، سونډی، وچ ګشنیز، د دېګ هېل، د چای هېل، تور مرچ، سره مرچ، بادیان، ګرمه مصاله، لاونګ او نور ډېر ډولونه. په کباب او قابلي پلو ډېری وخت ګرمه مصاله اچول کېږي. په عادي ورځني کتخ کې عادي مصاله اچول کېږي.